اكثر شيء رومانسي رأيته كان غروب الشمس على الشاطئ، الالوان كانت ساحرة جدا، الجو كان هادئ، كان في هناك شخصين جالسين معع بعض على الرمال، يتبادلون الكلام والضحك، كانت اللحظة تعبر عن الحب والسكينة واختلني شعور بجمال اللحظة البسيطة.